بختار أكون أسد لأنه ملك الغابة وجوي واثق بنفسه ودي أجرب شعور السيطرة، والتجول بدون خوف، وأشوف الحياة من منظور مختلف.